Mi wariɗo faa ngam mi andi noi en tawata ko tawete so ni a ɗan yiɗi bolgawo suudo maɗa fu no watta ko tawete borgore nin mi bolga mi faba. Ara fuu a wadde siminti maaɗa a moiti fuu wooɗi, aseeni a wodi bauɗe fuu ni, kefito ɗa ke moiti ɗoɗa siminti haa tawe, e no kuuje diidi diidi ɗo fuu ɗun laatai no foti, daa fuu ɗun laara borgore maɗa ke giɗɗa fuu on moitai a tawai ɗum vooɗai tan